kua tëtä guaju Israel jaenungavi, <hesitation> opaete yaikua kua tëtä guaju kiraikova jare yaendu tëtä arakaegueva, ñimagueva, erei jae oimeyave mbaetï yaikua kiraiko jaereta jeko omomoeva, yaikuava jaeko kua tëtä guaju muy católico, jokope arakae yanderu tumpa okuakua jare oiko, jaeramo jokua kisas jaereta jekuaeño oau jare omo mantiene.